Amin'ny karazagna piso ndraiky aminay tô malôha e piso le tariminy regny fôgna tarimizina izy avakeo mba mihignagna voalavo, zany izy aminay tô fa amy tele zah mahita saka dia fa igny malôha tsy aiko tsara be kny.